Ny fizarana samihafa hita amin’ny kiraro an: misy ny faladia, misy ny <hesitation> ivelan’ilay kiraro ary misy an’ilay tady kiraro izay ahafahana mamatotra an’ilay kiraro.